اه أول سؤال نسأله لو جابلت واحد مشهور ونقول له شنو أصعب تحدي كان لي واجهة في حياته المهنية في الشهرة يعني وكيف جدر يتغلب على الصعوبات اللي واجهاتها هذي؟ ل أن أنا ديما نحب لما نسأل ناس واصلة وهيكي واصلين نجاح نحب نعرف شنو التحديات اللي واجهتهم ويعني كيف هم تعاملوا معها.